Aha! Raha koà ndraika koà mande magnano voyage zany mandeha, a! mihaino hira anahy tiako, mitegno lamoziky tiatiako kokoa io noho nymitegno hoe iaino boky fa raha ohatra moa zaho variana amina boky igny akeo de misy aby raha sy azoko aminazy an, de tratran'ny toromaso zaho fa raha mihaino hira kosa zaho de mihesikesigny igny zaho mandihindihy miaraka aminanjy an na de halaviran-dàlana aza de sy hitako aby fa de bitibitika zah tonga ami tany ingako.